Intonan asalin sagame mbakaga sagamere makarantari ingasaga mere makarantari kafinndan pop me tekebelan dasamsuran deran har nok gai sam governah tom tom dan noksamanga gonneden yam sharian inyara samtom dan be jeshinan suteku bete ga nuki wemian inmumsi suri enen har newajen ben newabsana bu vet inyara shawariga a kepso aganebu mumdan anak tom gate bewa vallarai vallibumah valli bumate inenwanan bu duwa a ineran beweyan nega saran wai naran kome so nmapenme naganka nga verumbenapte sarumbe nan innakan kazzaso ayaddin bundan so. sarasaga ate goodgamdan wa ateba vallan we ma nyenan amfanike alocacidan wa sara nan so gbasan bega gamdan aban nafa har aberan yelepben saboda inyene penan namana nok leyabemu. demnebu gonje ayewavet geruman iywa shawari nyage ruman anok wane wekan kaza to Temwe tonyiranga anakan a nakan anak donan ayet donan sannan nayaran buma nmmunshibu wariko nedonate pendomkam me gonso ammagunnyanum karan nok wa sablangaran wugen burum a'a ingeri makarantaran donga averuman kan ko ipendon lenyen man donan avalluman ko iya pat inzan donshen teso kuma gammuman nenwanan me bu sukuyei sumbenan inawarimebu den itegeso nan yem ilerum bube pat gammuman iwasaran nyare sa soko naga kaza koh ne te yammi koh neleyam so no wa damuwa teso sabo da irak soran deran nomma so onak invet ne mudon koh da note nyanepen don so iny anedon shawarian pulaga asorenen wane vallumi nyemaman inon ma kazzaran managaso sarumman a a nan mabanagan anwenan gamdan gan saruman vallummi wallahi shawariga nebe vera bepagapera sara nen wesoga anak penan ka pen vallin buni we zugitok gana ga integamdan we go waga tac shin amma nyenen reran nyara bebso soran amma lebarequa shiemieni maga anak dunanka canak donan kan

Iyamvallarari nmmansi dasan su ran deranni dokneran nyan vallare iperapaken idonan iteyammi waranpa'r soran dedaran koh ticshi vallareme immunshiri nmmusha da samsurani karun nakumnoma injimwa tikemsan demwemmiyan karokpugan unwa pugan noki inka lemme immbede niya kuma himleme unwo so gan anarenaken yeleneba geruman buman nok mageran zangenpen sagame be za ganne benan inde nowoso mbena gunshiga dasa in soran deran wokum faken mabetegeran saboda nyen pen zangen anfani keri yem ingeran nyabu nenwanan mebanan gunbu benrangrana dem wemiyan alhamdulillahi nokma impere toc inpe gube vallin ben gubu naks hanun ben dom teso <hesitation> dokpenan kale suran suran diran kokauchin go baram gumbu agabsani gunbujam kuma suran deran kubenum mbaran kunne duniyaga masaman ne kubu temdakenbuna iya gorkokun pennan managanan penan bunan saboda igonbu inake negi. Demlocaci dannonmapen zangen dan koda isaran minambu naddiso noka hakilo shemeno gobuso isapanan iveromanan igellade kam innaxara buke shikomedonan bellbe minanbu nyanumwaso amma gombuitan tem innan to temmeta nyiran ga nokgen menanbubo penan so woribu ran anaken so ko yamsa kuma nok mumsi dasamsuranderani suranderan diyi fakameri kuma iyenda ganen iraxumeri harlakshin lemme bene tontonakden teyabeme nmbayela nbin geranne penbum zangensa a an dok ne ba diman inyami ineran harne sama benga halibelego a nagan shiri itude membu izangipen saboda inxen apugene geran ga ko wayiran pat wo apen dem woraga iba nxa naganpat pukwo apogendem saranen neba aiuyenburanan a. a, inakke kazaso akanannan imeribe membu kabu nakan kankazaso to iribudan nanmaberi demi koma a nxen kekeri wemiyan ga ake dakanan be a shemen nyenan worama ita yabuwo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 Alaburan lembenso akenenpenan ameralibenanan pendom bin bin zangentebe iyene jimderi immoran kanannan ino miyan aa koh nenwa nan nebu iworete iwoverun bebben imma bebelantin nmaben zan gen solo neran iwovel ko wa ilimideri teranga hanare kon ciyan hankali don haki lo ke alane awebe kanninnaben saboda iliminyan natega dokpenan wea naganan pat sai we innak tome ilimi weri immanyawe pat naga ne nakilo dem invena the wekan hawhawga ainen we zangepen an ilimi we deri teyan nemembu iyewan so koda igera bumdon nagan pen don iya dari tega ko ive konyan wa ilimi derite nebu izuga toknyan sebe so sai an wananza iyeko kanan gan ase cawawin pendon nagan ko tere so anakena abunatewo saranan nebawa wayiren ilare wa den shin koh pukman isaran ayike neburan bum kan kaza waisama mimbu adakaran guda kumkerere a. a bekumba be ashirin an inantom iboni a. a izanisam pen kan kazarun ga soranderan koh waga duwawo anaganan wapen tonton ko mima pat kuzim dari da'aedu zan gi pen wokpurum.